मोइ बेसि प्रेफेर् कोरेमे जुन्तो घरत् बनुअ खन। घरत् बनुअ खन तो मेने बेसि हेअल्थिएर् होइ। मने बहुत् मने तत प्रोतेइन्स् थके प वितमिन्स् थके। भ्हल् होइ। किन्तु जुन्तो रेस्तौरन्तो खन थके हेतो बहुत् प्रेसेर्वे कोर थके। भहुत् दिन प्र प्रेसेर्वे कोर थके छो इतो मने बहुत् हेअल्थ्य् नहोए मने। त हेरि कर्ने मन घरत् खन, घरत् बनुअ खन तो बेसि भल्। अरो म हेतो ए छूसे कोरेमे। जोति घरोन् अरो अरो मोइ बनए हो भल् पौन् सो मोइ घरत् भनए गेने खले बेसि भल् पौन् अरो। तो हेरि कर्ने मने अरो रेस्तौरन्तो थके अरो पोसओ दि बोल कह होइ। भेसि पोसओ जये। सो हेरि कर्ने मने इत् मत्तेर्स्।